Rô bòka Kolomby ndreky zen̈y, tia manano miaroaro amin'ny fomba <hesitation> fômban-drazan̈a zen̈y sakafondrô amin'ny afrikana ndreky espan̈oly àby ren̈y. De mampiasa rô sopy <hesitation> akôho ndreky pômy de tera. De tia mampiasa le paeja paesa àby ren̈y koa rô.